O- Obwegyese buboniire ahabw'okuba omuntu naakora omurimo ogwashomiire gumuyamba okutunguuka kandi n'ekindi o- okwega nikumu nikuyamba omuntu kushanga <hesitation> yabaasa yaabaasa kukwatagana n'abantu abatari abatari bamwe na bamwe. Okwe okwega nikuyamba omuntu okumanya endimi ziri haiguru ya rumwe, kimuyamba okubaasa kutambura buri hamwe hoona aharaba akwenda.